जु आलु छिन आलू ते हम पहली ता हम खेतुबे निकाली ते माटा तोवा भी रख सकन अर अगर वन के नि वोन ता हम वेते काटी के भी रख सकन वेगा हम चीप्स बड़े ते भी रख सकन अर मतलब की इति तरीका से हम वेते रख सकन।